Scumëtte al e sempre 'na coza brüta e ventarìa evitelo anche perché pöi a diventa, a pudrì diventé 'na malatìa e lu li a porta a porta dë cunseguense che pöle pi nen turné ëndarera. Pöle pöle giöghe cun i amis parei tant për ri-i 'na volta, ma propi scumësse vere e proprie al e ën po al e ën po ün cazin